Taa om sääne keerolinõ teema, et üldiselt ma tahtnuq kimmähe üteldäq ei, aga samal aol om jo egäsugutsit <hesitation> vaimsit haiguisi, minka puhul ommaq sääntseq <hesitation> ravimiq väega kasus inemiisile.